Gny fomba ampiasan'ny faroratsy ny <hesitation> fagnamboarany tragno moa zany de miboaky baka am'vodiny agny. De igny igny tsanonkalany igny zany miboaky baka am'vodiny agny de tagnany manjary anazy, rariany i de apetakiny amin'ny ohatsy hoe ataontsika hoe mipetsaky ariky raiky, apetsako atiky raiky; sahalan'ny hoe rafetany sara ny mandrary tihy regny zany fomba fanaovany azy.